<hesitation> ògòzè nì ɔ̀gɔ̀nì ànyì ànɛ̀ màa jɔ̀blù plémú ɖi ni kɔ bléè ògòzè lɔ nìlɔ. úni lkɔ ògòzè lɔ nìɖòè lèe mò bu fínɛwɛ úni kɔ ògòzè lɔ nìɖòè lèe mòká bu fínɛwɛ ímɛ̀mɛ̀ ú no go. kàɖi àá mu ògòzè lɔ nɔ́ɔ̀nɔ jɔ̀wɛ éemi nɔ émi nù nélèe kpoŋù úni ánìmo, ánìmo nímloòbi nì áànìɖe ní mloòbí ògòzè, bú náa fè ògòzè nimo ni niɖe ku. úni búni fá nɔ̀ɔ íɖòe yá bìà bù wèé wulì íɖoè ni elí áa mù ògòzè àámi elí mɔ̀ku nɔ́ɔ̀nɔ ɔ̀ɔ́ jɔàwa ni yòò ni yóó nu á báa kɔ igalia ɔ̀lɛ̀ ɖìi nè. úni kaɖi bìà bù wa kɔ ígalia búni ká bu mu ni ɔ̀gɔ̀nì lɔ blɛ̀ɛ ɔ̀gɔ̀ni bi lɔ nɔ̀nɔ ɔ̀ɔ́ jɔáwa úni bú nà lí áka nɔ̀lɔ. úni ɔ̀gɔ̀nì, kaɖi bìà bù wa kɔ ígalia. ɔ̀gɔ̀nì níìɖòè lèe mò, nímo nì niɖe nì níɖe ní bɔ̀nàbi nì nímo nìbɔ̀nɛ́bi bàáa tu bɔfɛ nì ítɛɛ̀ wà ìzi fà kɔ ògòzè ní ɖe bàáa po áka ùgùtá úni ɖí uklekle nì, bàáa lèlè iblɔ úni bàáa ze nì bɔ fɛ búá fènìà, úni bàáa gú bɔ fɛ. bɔfɛ ògú màa ɖu ba nɔ ni bàáa tu ízi nì bɔ fɛ, bɔfɛ nɔ̀lɛ kpíìm si àblɔ lèe úni bà só bɔfɛ nélèe úni ùŋonì wèe kàɖi bù kɔ afía òɖò ùŋonì wèe màa ɖòo gó ú nà fè ɖìi yè úni bàáa bàni kíni wulé kása bàáa tu ògòzè àkpla bɔ̀tù fà kɔ ògòzè níɖe. uni bàáa si ìyì iku maké bàáa ni kpla ògòzè buna nàábu a búá nì ìgbá nàábua búá no go nélèe nɔ̀ɔ libɔ̀fɛ.